Ziro musanju musanju ebiiri ataano na nguuma abiiri nini asathu Neyindi namba nangana sooma yuuu ni ziro musanju munani ebiiri ngagha na nguuma nsanju nibiiri ngagha niini.